M'enyi nngye akenkan ho na sj wcdze buukuu bi a oye ato hc na wcdze sene a cyj fjw so ato hc a, mebjpj dj mobchwj sene no kyjn dj me bjkenkan buukuu no osiandj akenkan yj adze a cyj me enyihaw yie na mobotum dze dcnhwer kor anaa ebien medze ahwj djm sene yi ewie mbom bi a buukuu no dze, djm dcnhwer ebien no munntum mmfa nnkenkan ne nyinara nnhu mu adze.